أول حاجة خصك تعلمها هي التقة في النفس وتشوف هادوك الناس لي قدامك لي كيسمعولك بأنهم عاديين بحالهم بحالك، وحتى انت ممكن تكون كتستمع لأي شخص، وحاول تبقا تريني في االأول تدرب قدام شي مراية ومن بعد تحاول تبقا تجرب قدام الأصدقاء ومن بعد قدام العائلة ومن بعد عتقدر تخرج من هد التوتر هذا.